Li fotografî sunnu un strumentu importanti pi cuntari e scriviri la storia. Ci sunnu tanti fotografî in biancu e niuru ni li libra di storia. Chissu ni dici ca ni lu passatu li fotografî eranu na cosa importanti pi putiri mettiri ncapu la carta zoccu succidiva. Finu a li nostri jorna la fotografia veni utilizzata pi cuntari zoccu succedi ni li posti chiù isolati di lu munnu.